يبدو ان هذا العصر غريباً قليلاً ، أنا لا اعلم أين أنا ولكن علينا أن نكتشف هذا بانفسنا ملابسهم تبدو جميلة للغاية و لكن علينا أن نرتدي اشياء ساتره ولا تلفت النظر أيضا ،ولكن علينا أن نفعل هذا قبل أن يداهمنا الوقت